R'aho tsa raha de mampiasa mail zao raha amin <hesitation> 'izao fotoanatsika zao fa raha ohatra ka hoe anatin'ny taona zany izy ra- raha jerentsika amzay de mety hoe folofolo eo ngamba mail azoko anatin'ny taona araiky, de <hesitation> tsa raha zavatra- tsa raha zavatra hafa no hita ao fa de efa fianarana avao, fianarana avao no raha ampiasana ny resaka mail resaka reseaux sociaux.